Miyahan babal himbe darata rena va'etenga mai, mi tefa babal ha sera mi joda mi hosa deftere ha boro am mi mabbita mi fudda jangugo. ko kuma mi kunnan gimi mido joda mi nana ngam ta gewdum nanga am mintan har wakkiti va'etenga mai yotti sai mi lorna deftere am nder boro mi nasta min dilla.